Mun ngaa ji soble, jaxatu, kànja, tomaate doom sax mun naa nekka am kaani salaat. Yooyu yépp, bassab bu tooy. Soo ko jiwee ci noor bi daŋ ko dee am. Nawe bi, boobu tamit basaab mun naa nekk, gerte, dugub, mboq. Yooy yépp dañ koy def. daanaka génn nan si. Soo fa defee kaani dina baax; kaani bu sew, kaani xeeñal, guwaanaa, batañsa, <hesitation> mboqu, gerte, dugub, bësi, xaal sax boo ko bayee day baax. Waaye buñ demee ba génn nawet bi duggu si noor bi, dina dem si soble, suppome, jaxatu, kakumba, pompiteer. Dañ koy bay sax am na ñu dee bay si suuf bi. Mu ngi tollook suuf bi. Yooyu moom, noor moom si la gën a baax. Soble day bay tuuti si noor bi <hesitation> kànja day dem si noor bi. Yooy yépp day dem si noor bi.